Furnicture tun furniture berre Mii yaani mezaafa wonn akha kitanda faa wonn ghudaa akhana irabithenuu dhub berre akhana than woathin dhetethu yaani wonn aina birria thaa akhasisun dhagartha dhub beree akha than akaa rigen maani ishinen Sarum cholee fudhetha mafutha tokit jiraa sarr Khan dhibeni dhub mafuthaa khaanan laaan rigeni woishin meza woishin kiti laan wonthan akan thakathakan rigenii